Pupurinaam kalo audapati ikaan auatur suma usaha mala dapati ruhai atausula dapati ruhain lahula hainle dalam ulansalite luatetaun salite atula asuhula rohailema lakawin, lakawin tarus inasehat secara perkawinanam iasapate asapate tapaamma lakawin insyaallah dapa keturunan hiyah lapelihara laluma tanggaam iaia, kalomemangya allah ijin adapati rahmat iaia tapi lupinanama kalo boleh sehat susehat sehat rua suiaiama dapati uturunan yangbagus tarus kalomemangnya iyahkekurangan dalam rumatanggaam lausahama lahalalin laatur hidupam iaia, terus kalo ijin allah bisa taulesla subahian la subahia terus laator tati pupurina rtatirualan iaia kaloh boleh lararuma tanggam nisakiti kalo imancari koa itibisa dapa hulan tahu ainesi tatita, insya allah pupurinakan talo boleh latur lauhidup iaia sipeinijalan lamancari lapira lupinam tati rualaem siam perkawinan ita rumatanggale nisakiti. Tapasiam musti usaha iatulehidup apalagi hialaesa tutulua hututolo tutu ayala atinimakan hidup amala lebih setengah mati yang penting osila kimalaka malee olisiesamusti rubarang rumalee terus usilahidup nimala ela tati rupinan rualae insyaallah kalo alangan koa bisa dapati urahmat iaia utntung hidupam laha asapate asapate yangpnti usale timalaka malee, kaloboleh ijin allah kaloboleh bisatau allah ijin lasubahian tatu pupurina amajak tahu subahian rualaem aturla subahian kalo boleh hidup aruan allah panjang niaru umuram bisa <hesitation> tarus kalo memangnya allah ijin ruehe bisa laaturla rariki tati rumatangga iye bisa nipijalan lautala usaha ualeu mangkali <hesitation> huei amhuliam, tarus musti lapeliharaem selali iaia kaloboleh allah subahana watalla kabulkan permintaan permintaan nam bisa lahusa iya kaloboleh tapi arean iaiama bisa idapati turunan yang bakaroro siam, kalo memang allah ijin umuram panjang nilekuatan bisala raelai caliam. Insya allah kaloboleh siusaalangan sasela salimualee sibinaauahajati kaalin kaloboleh inbisatau hula hain luhulaain tuturina ulaesa lakawin, insya allah bisa uatur unasihatti usaperkawinannam perkawinan nijalan aman usilahuralu acara <hesitation> kalomoi mana allah ijin taruhidupam iaia hulahasimotiam hia hia kaloboleh laijaga ruaso atura lupiname iyaiya tati rumatanga aaturam iaia, kaloboleh lesayahubungan yauem iya iya lamunisa pususuru keinginan tatiru keinginan laaturam iaiama bisa dapati turunan yang karoru, kaloboleh yaallah allah ijin tumata elua setolo tabisala saudalam hulan sali nua bisa pokoknya bisa lausahayang penting bisa lauusaha saelali usaha laati pupurina emaiaia esalu perkawinan nam aturlea iaia tati rupinalem kaloboleh lesa loi kalania hahan laatur yeaudapati kuturunan, kalo boleh allah ijin mabisa dapati tulan atehataerali iaia tati rupinan tati ruala em kaloboleh <hesitation> allah ijin kalomemang ijin allah truumuram panjang tukekuatan Bisa laaturea lian karoru tati ruma tangkaroru utulua lesan loi nialaru jaman tutulamori tongkat, tut insya allah yang penting allah pajang umura kalo boleh tapa siam ne.